Las ranas gastan la su lengua larga pa caçal insetus i otrus animalinus chiquinus. La lengua delas ranas es mu mostosa i ligera, lo que les premiti d'entallal presas de horma mu aparenti. Quantis que ven un insetu cerca, las ranas lançan la su lengua pa entallal la presa. Es un mecanismu mu ingeniosu que les premiti de sobrevivil nel su ambienti natural. Assín es comu las ranas s'alimentan, que la genti nueva ya ni lo sabi.